Ëntà serni ël provider e ëntà büté l'adresa <hesitation> nom <hesitation> e ënventé 'n'adresa e pöi serni 'na password ch'a sìe dificil da scörvi e ëntà ëntà marché l'adresa e la password sü ün föi